Utoto wakwa ulong'ana wakwa shandu uleng'ana ni maendeleo alya ya shekuyo aleniinga ngaafatilia ngaishi kwaa amani ngamanya shida na raha, mpaka mwanakwa wa aklifu su wakaili yani kwetre nndo che mlema fo fe neeshi na mmndu nakilema mwanakwa su akwa teresia yaani neeshi na mmndu hata mndu waaku neeshi nafe, alafu neeshi inyenyekia shandu truvee nyenyekia shandu truvee nyenyekia na makbesi alaya yama shekuyo, ukeeshwaa mndu ava shekuyo amotru ale truekesha mmi afo amevaa dooka nafe ukava dooka mmba shi ya mwanu fo umelolya ngaitikia wito ulya wamashekuyo nlafurahiya, mfiri umu nlekabwa ngakabwa iteke mpaka kitrende kikeenda upande ilo mfiri ngile mmbesa kila mmdu eeshi kwakwe, kitrende kikeenda upande <hesitation> ngitretafo ngimekya mringa trumbuni neva bubu, ongea ongea na ongea ngitreata nafe ngitreta na mrimu naani ngasia si maana ake amemenwa, ngasia si kasha mmndu wa pembeni sha mwananu akwe kammbesa ife hali ulikaba le mmndu alikutretia fo, mnndu aliiki fo we fikiri kwa muungu nalikutretndea choiki naani tangu mfiri wo alemekaari nkaba mpaka ngang'ana mpaka ngakua atri alemeka hatri alemenkabe fo, kwa sababu nalolya natraike kafuma oh kaneoola kanga "nani kama mama" kanndelie koola yakwa koola na mamaa akwe Kaamba ngaamba katika mfiri wu taba le we shaamba ngamaadua fe mama ngile kimniingya mama kangvesa kwansia dakika yi mfele akwa ngakulolya fe mama akwa ngilali kaba se fo na mndu englemba fo, tabia yo vengiiya kwetre ngilalii kya mtwreni fo mpaka ngihakikishe nsava sava choose piu weelima msheku alengiiya ntrajibu choose fo, choose piu we ilima kwakunda ingwaa, kwakunda intesa, ngileme iyaa aga kaa ini ni mfele afo we manya nndo iningeerunda alehemba msamaha, kutre mfiri alesha hata ho kwa masawe akalia trembie mfele akwa ngava engrika maana ake ngile mkosea, ife ni mmi akwa hata na weenda ku na hata ukimwi uka ukara ngi teari ipokia <noise> kwa sabau malesi alya shekuyo akwa aleniinga mmm ni ndo ngefurahiya mpaka dakika yi mmm malesi yavelimaesha namesha kabisa.